Ja ku cepillu ja ka’andoja daandoondo ku xu'undo jiaa ku ja xede ja xeconservando ku ñu'undo pero anteka ndeé io jiaa ña'a atiuu jiaa anteka vitnaa pues io ta material jiaa xeocupando tiuku ko ja ka'ando ndee kaañiini ndee io jiaa niikuu atiuu jiaa niikuu ko vitnaa taadaama maá taadaama vitnaa.